तेंचे जे जोडीदार अस्तात तेंका आकर्षित करपाक। दुसऱ्या मालेस काडेण पैज लावपाक। झगडी जाता तेवा तेँआपुं शास्त्र म्हणुन सिद्ध करपाक तसच त तेक शास्त्र म्हणुन वापरतात। अणि ते <hesitation> केवां केवां बर्फ खोडून तेतून सुंण <hesitation> अण्ण मेळप खातीर वापरतात।